Sinukuréén sanja sirok mé barogé ba téñi téñi so soomé: ékumba, éséjee, éjaméén éfool fukuku éyahé éfalo éfaguur sasé sinukuréén nimiir mé sanja sirok mé téñi.